Naka da digalka vuka guɗe yajgila digit naka ndikina gabba ɗeyi invula <hesitation> rayuwara kam naka dig buka gud yaggila toh da kwir yajgila da digalkha vuk gudarna naka damen addu'a jzitsa wura wuɗa menka gul yiga gul yigar babar yigarka khar khana naka yajgila yafka yafka jzitsa wuɗa mangaka in nduniyana yajgila yafka yafka da man addu'o ndigit men ghwara kuma yajgila bar yarar lado naka nigha nigha annabiyar maka nigha nigha da yatgaka digit mengaka khwaranbiyo toh allah yafgan yaf nnaka da kha <hesitation> ɗul mekyaw da digalka yajgila nnaka yan jzitsa iri wuɗa vukka <hesitation> manka khiɗila gji yarma ngik <hesitation> men shataghre man zhero ngik <hesitation> gwar laro vula <hesitation> ya dado ghwarbiyo ngik diga jzitsa gil digit babo manko jzitsa <hesitation> vuk kwar laghga <hesitation> ndikino invuk thina ude toh daghen naka vuk yaye <hesitation> yajgila yafga yafga

Toh zharar kuna damanga ka danen addua vuk sire zharara ubangiji da nan addu'a waka daman tare ude mana kakam da dig vuka gude yajgila khana gude yajgila ka to da tsa ma da mbulandu intsa da tha usuk nus intsa vukar nika toh naka intsa giraka yajgila yar ga yafko zhararo dadaro zhilar baburo to khaɗaf ka khaɗa giraka giraka intsa ka naka khiɗa ka fitsa ranan sammako invuka aljanna firdausi naka yan tamo toh da yafarge yafya jzita wara nduniya gaba daya ayafgaka di digaro diga udema naka yajgilan yafga yafga jzitsa wuɗa man ga kha ghwar biya naka yajgila yafga naka yajgila kuma vuka zharara men tara ndik digkiki man ghwara tare mbara digit tare nduvo bar tara kaf zhu tare tare invuka bar tara kaf zhu tare invuka mann subo dughwara na yajgila birdu subha zhil ghwara no naka yajgila bara ngik zhir kitukul kwa yanga naka yajgila bar lafiya tar gaba daya. Nkuzha damekha dame zhirar <hesitation> zhirar <hesitation> zhilar <hesitation> zhirar kitakul na mbuzhen zhuwa kuzha naka yajgila mɓu soki vuk zhina kitakul ne toh ki zhilal un vuka gat kwaɓo naka yajgila ɓara naka yajgila bar jzitsa wuɗa dufsare demen albarko naka yan vuk zhira <hesitation> ino vuka gat kwaɓona gabba ɗaya zharara zhi dugh dugho bar zhol ghor no nduk ina damen addu'aka invuk yaj gila <hesitation> yaggila graka allah bar iko da digalka vuka guda yajgilana